يا هلا وسهلا بالجميع اليوم راح نبدأ رحلتنا في المدينة أول شي بنزور الأسواق التقليدية عشان -تع- تتعرفون على الحرف اليدوية المحلية، بعدين راح نروح الى المعالم الثاريخية، مثل: القلعة القديمة-ه- <noise> هناك يعني تقدرون تشوفون التاريخ بعيونكم، وآخر شي بننتهي في الحديقة العامة عشان تستمتعون بالطبيعة، وترتاحون، أتمنى لكم رحلة ممتعة.